Zaho hagnaniky gny vohitsy farany abo ambony tany eto aloha dafa mioma aho amy gny fitaova rehetra ilaina amy fagnaniha zany. Mila tady zay, mila kiraro mifakotsy soa amy gny lala igny, mila rano avao koa mba tsy ho sahira, mila sakafo kelikely avao aho tsy ho reraky hagnome aina anaha, de magnisy akanjo soa mifagnaraky amizay mba tsy h- hifatopatotsy avao ambony egny, de mila vy hitazona anaha rahotraky misy làla manahira amy gny lala igny.